Noq ummaq olõmah hariliguq sääntseq raudpanniq ja. Ja mõnõq ummaq sääntseq deflonpanniq ja. Ja sis ummaq malmpanniq ja malmpaaq. Jah, patoga ummaq samaq luuq nigu pannõgaq, et mitund sorti. Malmpaaq ja -panniq ja deflonpaaq ja -panniq ja viil määntsegiq kattõgaq.